Nda nyoru chorwa nenyu paishet eng' wui, alechini, kwa amu chichoto kaikachini paishet ko akeer amu karar kakeer kole nyalchinin kekaach paishoni, ko ng'onyalchini kekaach paishonitok, koyache pi riip te atepet, atepet ng'ung, pi chaam kasii <hesitation> paisheet ne kakinonin akipaipachi, ipi ku pisich myeindo, kororinindo ipi- ipiyai paisheet, eng' ipinemu kei ak ipaipachi paishonotok po chii ka ki konin, pi riip, pi konyit chemokeshek chekukeet, konikonyit che- chemokeshek kuuk, kokeere chemokeshek kole kararan weri, kararan chichi matinyee matinye siwawa ak chii, mat machoriin, yae poisheet eng' eng' yae poisheet amu eng' ka- kainamunet ap kei. Ko ng'i nemu kei iyai poishonotok, ko tul- tuun mutai, kekonin ii- eetu, keetun konakietuun indochi kasiit natak, ko ndendochi kasit natak ke keer kele kele kararan lakwet ap kapshanjo ng'u nyalu tekecheeng akeng'e nepunu kapshanjo, ko ng'a nanyokaraniit lakwanatak kanyekechengchi kasit, ke keer kele makaraan kokwano, na nyekemut nepo kokwet ke keer kele aa kararan atepet ap emonotok, ko ng'okararan atepeet ko kesiir paishonik piik che chaang, tilyonut ng'o piik ap oreet ng'o piik ap kokwet, piik tukul ko amu. Korororinndo nekenyiisich chito, ak ak ikonyit kaa in paisheng'ung ne ka ki koniin, kora kong'ikaranitu akii meeku choriin, me aam rapinik ap poisheet, ketesuun rapinik mushara chakee name, ngoainame elipu taman, ketesun koek tuptem, ng'okename konom. ketesun koek pogol. koyotok ke perurin.